Injé umu néjool béloob gapú miin ja gukaan mé gulééf, Go béŋorul babu gugol, étuhur, uléñum, guŋaar gubang to ming gulééf imbi guju gubéét gubagéén do guléyo jaraam guling